الشاي ساهل ، انت عندك ساشيات باش تعملك التفاعل هذيكا، تسخن الما وتصبوا في الفنجان نتاعك ولا في الكاس ، تحط هكا الساشية هذيكا تخليها شوية بعد تخرجها تحط السكر تشرب على روحك ، كان باش تطيب الشاي لاخر تغلي الما من بعد تزيدوا الحشيشة تخليه يغلي هكا شوية ، بعد تصفيه تحطلوا سكر شوية نعناع ولا شنيا حاجة انتي تحبها تشربها فيه ، طفي عليه وتشرب الشاي على روحك